لو كان عندي الاختيار كنت هفضل التحكم في الحيوانات وده لأن التحكم في الحيوانات هيمكني من فهم الطبيعة بشكل اعمق والتفاعل مع الكائنات الحيه بطريقه جديده واقدر استخدم القدره دي لحماية الحيوانات المهدده بالإنقراض او العنايه بيها في البيئات الطبيعيه وكمان القدره علي التحكم في الحيوانات ممكن تسهل التواصل بين الناس والحيوانات وهيجعل العلاقه بينهم افضل